اللون البرتقالي عندي مرتبط بالحيوية والطاقة، وإنه مرتبط بغروب الشمس، وهو لون دايمًا يعكس الفرح والنشاط وأي شي إيجابي أو توليد طاقة من ها الأمور يعني متلًا، أحبه بصراحة.